Pën je'e kay ukyë ka mëxëp pa'am dunëp a'ax jedun ko'o a'ax mëdyëbë dun jya jë'ëx tyam a'ax nyëbësëmyë t'saps tyam a'ax tyëkëyi naxipëbë tyam a'ax tyëkëyi este t'su'usëbë neyj ko'o nunë yë jedun tu'um ko'o najkë ka'a tuych o ko'o najtyë dun ka'a oyë y ji'i tukpë neyb ko'o put's pëjën ko'o ob a'ax kya më'ëxijë jue a'ax yakdyë tyam a'ax tyam a'ax kyumukyë o tyam a'ax yak ëchi'i jadun a'ax dun tyunyë y mëd a'ax nyëbëmyë nyat'such nya nyat'such nya'atyëjëm.